Tetehana madinika ny voankazo an, voasana raha mila voasana. Dia alefa ao anaty miksera. Dia <hesitation> tsy asiana siramamy aloha no tena tsara fa tonga dia ilay izy natoraly iny. Ampiana rano kely an, dia idiana ny miksera dia ahodina ao izy mandrapahapotsitra tsara an'ilay voankazo. Tsy fihazana izy an, tsy tsoahana ny faikany an, fa tonga dia sotroina amin'iny an, miaraka amin'ilay potim-boankazo.